Ja kuka'ando rata ja andiando xiini jiaa tiuku ja rata io puercoxi xeedaañuxi atiu mudu ja dando'a ta familia la'a ja xeendo la'a alimento atiu mudu ja dando'a porque io sucioxi io puercoxi poreso. Dakeendo yuku xuka'ánindoxi ko pues adidiaatjiia'a ku ja ka'ando ja adixeedexi cosa ja va'a.